ŋo nagoŋ na kokon i mukök na lakat na yani a tu kenisa a ko tu yi 'yö'yu na julin kuwe' logoŋgiti anyen ŋaraju kune' ŋo' nagoŋ na'but parik

gboke liyaŋ lo ŋarakinda ŋojik ko kukuwesi' tinda na töyili yi kenda ko midijin kase kune yi tinda na ŋojik lo kekenda kulo diŋit nogoŋ koko kendiri bukan kase ko ŋarakinda na ŋojik ko ŋo' kase ti sukulu lo 'de'dekurikin gboso bukan galaman

ka'dolak ti keriyat kune a ŋarakinda i tokujö na loŋiyot loŋ mokim loŋiyo bge ti kenda ti kuga ti 'depa na mede 'bura'

ŋwajik kule tojuju ko 'borik a ko poki i moju na yawa a tindi koko a metadu ŋerot

kikö lo'but lo tiyuni mugun na ŋutu worani a modong lo a titimaki na diŋitan ti yesu na lepeŋ i kepo nanyit a ko diŋit na winiko ti lepeŋ ko mugun na a sa'yu

yi kiŋajin puwök lo 'duŋöddu ŋojik kulo kaŋ yi gboke ni kenaddu a yeŋaddu ŋerot kule' a pujö kitajin kule' ŋarakindi' 'baŋin kase to 'dok

kegga moga 'börik yi ŋutuu nagon mugun na a duma' parik 'boŋ ko lepeŋ a 'duŋö yi mugun ni rima kunu wökun 'bakan na 'dutet

kulo kiŋajin sukuluöt kune a kolökin ŋojik luwaliyan ko na wate kune kenda jojo

kinyotó lo anyen gboŋ a wora kisum miidi ti derani i pirit naŋ a na kiye tomurek ti kinyot lo mumumukä a lo 'but i diŋit naŋ a dera tomusalá ti kinyotó lo nye sidá ko diŋit na jo a tikini ŋojik i yesu

pioŋ kune mindi jug ko puru nake ti i totokel ma ko bgoŋ yani ko yi 'ba ko toke pioŋ kune a yi mokani ayanin leŋo logon bgenge miyen na kuwe a ko miyen na moit

kinyo lo um kur kuwe yobu kode kuwe melesin yu kulo a burusut loputú puluk a ko songo a ko liserit

ret lo 'bulötö teŋo do lalaju könin ko do a tu yi soron 'döti' nado derja 'bura' ti jone parik 'boŋ ti muköni' 'dok

kenda na a ŋarakinda ŋutú logoŋ a kenda i todinda na logoŋ 'ba kenda lo i denda na kikolin kadekade loŋ lepeŋ kondiri kita a nyen pujiri gurusuta naŋ lepeŋ ŋarakindi 'barik

lu ret lo luŋu kolera lo gboŋ ko piyong kune gboŋ ko kurutiyo' katani 'bong lo kurutio nye lo jowonda yi miyen ŋutu' yi moyit kata a mugon na ŋutu' na ling gilöni'gilö

kendya na a ko lewuda tojulin na ŋutu i midijik ama a lewudiya puet ŋutulu lo kenda gboŋ ko puet naŋ koo ŋaŋarakindi 'börik gboso gurusu

ko ŋutu worani a modoŋ togeleŋ mindi ti do yesi 'bura 'boŋ a do togole togo 'börik i konda na kune kitajin a ko woworo 'dok a na'but a ko kurju 'dok a na'but

ŋo na jonda parik yani ilo ayan na yani ŋo nagongiti do a tiju do kkodo anyen yi ayan a moga do mindi piöŋ kune kodo ti mimiyo do totoni i tandarua kata ti do konye moju piöŋ nagon a wasaka

yee nan totokitaju simu yi diŋitan jore

ŋutu na tutunöggu na ködö tunyöi 'bura' yi diŋit naŋ ŋiro alo'dit a nyesi' lokore ko somot a ko ŋete' a möji le 'dok a ko 'bolok

rinö logoŋ nan nyanyar yiyiŋga parik kulo a lo pupurani ŋun

yi nyesu kinyi daŋin musala i lor ni i waran ko paran ko ko tiyaŋ

ŋutu' ti mede niyo na a tomorja könisi' kase kulo ma koo memetadu nan yi kenda ni yala 'dok yi ŋaŋarikinda nan ko yeyeesi' ma nan bubulö pujö na kita naŋ 'nmiindi konda nye na kon kekenda

i lor ni nan konda kitajin yeyenga i musala togeleŋ nan de tu kurju a nan ko derji 'deti an de jugi bongolan ana de yuke yukan kirut

a ŋo na kpeja di nene diŋit di do gboŋ ko puresa na pujö di diŋitan kune liŋ to toyiŋga kuwe net na mimiin töyili let lo 'bi'bitdö parik kata yu a yani do pujö di a mugun neyet na yune yu na 'bijo kine kune ŋo naŋ giti nagon kpeja naŋ di do gboŋ kata ko nyo ko puresa

eee yi bgwoŋ ko kimaŋ lo wayya kaŋ i bgwoke yu

ŋutuu nawate ko laliyan kase a kölökin koko a pakindi' koko ko ŋojik yina a yöŋit 'boŋ ko ŋoji na'yi'yik kune a pujö pele' mede a yina jowundi' yi na kuwe

ko ŋutu luwalet a lure' ködö lepeŋ a piriki kak i yukan a lepeŋ de puji' reŋit nayit na köti

kinyo kuwe loŋ na a 'yut kuwe yobu yu kulo a gbadá ko puluk liserit ko loputú

nyu'bak nan a tokitaju simu yi diŋitan jore

'ba na 'but i te'ya na gurusu i kiko lo kobuŋöt ko gboŋ ko simu na ko likin a kine gurusu kunu liilikinyörö' to

koŋ tandu kpake lo welun lo nye tandu 'börik logo parik madaŋ lomunyan 'boŋ ko pirit na naŋ yil ŋo lo welan kata ni lo puruu lokpe lokpe matu ŋo lo bgoŋ lo welun kinet kata yu lo gbe loron parik

yi' ko wöti luŋasirik ko sasirik nagoŋ kenda 'boŋ koko kikita yina a metet naŋ ŋolik kulo 'dok metunda kata ni a ko 'dok kenadi ŋerot ma ko kotumolu gboŋ 'bura'

'n kine petesi a ŋarakinda i tinda na ŋutu logo yeyiyesi na'but naŋ anyen se bubulö pupurakinda ŋojik kase i metadu ŋero i pirit na kenda na

ko ŋojik liŋ a kenda tikinda jur lo bgoŋ ko taliŋ 'boŋ jur lo a 'dugö a 'durjö 'bura 'dok

yani kiko' lo 'but logoŋgiti anyen gurusutöt neet́ na a tu na'bijo parik na a warö ko arabiya aa nee' diŋit ko mokosi' nee' diŋit ko pikipiki nee diŋit ko garii i na kiko lo'but logoŋgiti a gurusutöt na a tu na'bijo na

yi jujukinda koko adi ti koko si'dakini i mede geleŋ a to'durji 'börik i nu mede

kenda a to'dur gbliŋet liyo lo yi kiko loŋ na kikita nan gbee ko gurusutöt naŋ na ŋarakinda lomerika un ŋaŋarakinda mede niyaŋ köti

ŋo' wöriyet lo gurusu ku'dik lo a gari

denda na giloti lo moga ŋutu luwalet i pirit kulayet 'beron tikinda lepeŋ lo a liwa i toto ko nakwan nanyyit wo tikinda lepeŋ lo 'dok nyobulö yuŋundö

biret loŋ ŋojik nyanyar birö parik kaaŋ gboke ni lo a kura

suluwa na kita na tujarju na a nago' parik kayang i gboke ni kogboŋ puwe na gurusutöt na susuluwani tujarju na 'ban 'bösit

ŋo' na nnyanyar konda parik na a kenda konye nu kenda lo bibiliya kenda lo lukikiriyöt kenda lo ayis ayo ŋo' lo kekena tin taji di

sukuluwöt na gboŋ kaaŋ yi gboke ni kune a tikinda midijin kaŋ kune yi metunda ŋo na'but naŋ yi' pupuun yi sukulu ni kune a tikinda yi gboŋ ko pusö yi sondu na na ŋwajik kaŋ kulo yi sukulu atikinda yi 'dok köti yi puundö pusök konesi' naŋ yi tijiri midijin kaŋ kune nake'

do pujö di mede anyen ŋwajik kilo weweja denunda na kune ŋo' mede katani do pujö do yina kenda do totodin kenda ko kuku a ne' diŋit do pujö naŋ di yolo do totodin koo kune a kwakwadu do totodinkin

ŋutuu lo wora ko ŋoji lo iik ko ko a kenda ko Aŋarakinda jur lose lo a koo ŋarakindi' gbokiyot kase kulo

yi nyesu kinyo lo daŋin musala i lor ni

tukökindö na ŋojik kulo 'busan na sukulu na a ko ŋo' naŋ sukulu titikin koko ko koko molu kenda na a nyo na